Ca pelota mʉchi cuando hʉy mʉdʉsucpa caja ca ca ca cuadru ca gentetʉc nʉcspa nʉjpa hʉy amʉ ca mʉdʉypapʉtʉgay ca yʉmaytʉgay cay unetʉgay hʉy nʉcsasucpa y ca jatetʉc nʉcspa cap ucsucʉnajpa pitzan cap hʉy cʉnʉcsucpa cap ca mʉchi pe teji gente que way way amʉtʉʉ wa nʉcsʉtʉʉ cap wa nʉcsʉ pero el que nʉcspa cap ucʉnajpa ca ʉjʉ ca pid hʉy cʉnʉcspa cap casa ca mʉchi cap pitzan cap nʉcspa ca gente tʉgay